Rakôa ka hoe mandeha amina tany fihinan-kanina zô a de matetika ra lafo de pizza reka de vary reka de paty. I Paty io le paty le spécial amidinjareo akô, de vidinio matetika a de tsy mentsy mihotran'y roy aligna akagny fogna na telo aligna na dimy arivo sy teloaligna.